Ko lokiq mabbicara silong mega meto silokkuq engka sedding lebbi duappulo atau lebbi tapi ku bangsa umuruqna iye silo-silokkuq engka sedding delapan belas tahung engka meto aga umuruqna duappulo lima engkato aga fetappulo